Sala seddinna iyero napakuakiq watakkale- watakkaletaq, iyanaritu buah-buahangngede. Magina buah-buahangngede. Nasabaq, iyero buah-buahangngede, magampang iruntuk ku dareqtaq, nappa ku bangsana manrekiq buah-buahang, wedding nafegellori watakkaletaq sibawa napajerni pikirattaq. <noise>